اي حاجه اوي موضوع أكون أنا مهتمه بيه و مذكراه وعارفه فيه حجات كتير زي الموضوع الدينية مثلا او الثقافة العامة بحب اتكلم فيهم و بحب استرسل كمان في الكلام علشان ببقي عارفه أني هعرف أرد إنما غير كده مبحبش أتكلم في حجات متخصنيش